Demngal Chinese. gam ngal nafai, ngal beidai badditinki am e himbe leidi china, ngal beidai faamu dow fina tawaaji mabbe